stráka horfir á klám og oft er það eina fræðslan um kynlíf sem þeir fá stelpur horfa líka á klám og almennt er klámið sem unglingarnir horfa á ofbeldisfullt þetta eru niðurstöður úr nýrri rannsókn

Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir og Þórður Kristinsson

stóðu fyrir rannsókninni

byrjum bara þar kannski svona helstu niðurstöðurnar okkar varðandi klámið er að það tapa hefur einhvern veginn þau áhrif að bæði stelpurnar og strákarnir eru að tapa á því að nota þetta sem kynfræðslu hvernig tapa þau á því til dæmis erum við að sjá það að stelpurnar okkar eru í mörgum tilvikum að þóknast strákum gera hluti sem

langar almennt ekki til að gera bara af því að stráknum langar að leika eftir eitthvað sem hann hefur séð í klámi þá líður þeim jafnvel ekkert svo vel eftir á

misbjóða sjálfum sér svolítið strákarnir eru að upplifa mikinn frammistöðu kvíða þeir óttast það að stelpur horfi á klám vegna þess að þeir eru hræddir um að það komi í bakið á þeim að stelpurnar fari þá að gera kröfur um

óeðlilega stór typpi og frammistöðu sem getur staðið yfir í marga marga klukkutíma sem að þeir óttast að þeir geti ekki staðið undir en hvað er það sem sem þau læra á því að horfa á klám hefur klám eitthvað mikið breyst er þetta eitthvað verra en áður hvað er það helst sem

óttast í þessum efnum klámið sem að við höfum í dag er allt öðruvísi en það var áratug síðan eða tveimur áratugum síðan aðgengið hefur auðvitað gjörbreyst með tilkomu netsins og svona er það sem ungmenni eru fyrst og fremst að sækjast í þarna er svona ákveðið

sem þau læra hvergi annars staðar ekki í neinni kynfræðslu kynfræðslu í gegnum skólakerfið mjög sjaldan sem þau fá þetta frá foreldrum sínum svoleiðis að þarna eru yfirleitt frekar mikil valdamisvægi á milli kvenna og karla eins og þú segir við höfum úttektir á því klámi sem er helst verið að þá er það rétt tæplega áttatíu prósent vinsælustu er verið að hala niður af þessum ókeypis veitum er með senur sem er ofbeldi

gegn konunum í atriðunum þau skiljanlega bara leika þetta eftir ef þau hafa ekki upplýsingar um það hvað sé innan gæsalappa eðlilegt kynlíf einhvers staðar annars staðar frá smitar þetta

út frá sér inn í sambönd hafa þau líka einhvers konar ranghugmyndir um sambönd kynjanna já sko það sem krakkarnir hafa sjálfir

kalla eftir er meiri fræðsla þau vilja fá að ræða um einmitt þetta hvað er heilbrigt samband hvað er sjúkt samband hvar er til dæmis munurinn

frá afbrýðissemi yfir í sjúklega stjórnun oft eru stelpur að líta til baka þegar þær eru komnar út úr samböndum og

var mikið ofbeldi í gangi við viljum auðvitað að börnin og unglingarnir upplifi það að kynlíf er dásamlegt og á að vera leikur þar sem tveir dansa en ekki dansar á kostnað hins í rauninni þannig að við þurfum að veita þeim svolítið þetta samtal

byggja upp sjálfsmyndina til þess að þau geti valið

eigin forsendum hvar á slíkt samtal að eiga sér stað ja við viljum benda höfum óbilandi trú á að þar geti góðir hlutir gerst það er þetta nýja tilraunaverkefni sem er að fara í gang já í Reykjavík

þriggja ára tilraunaverkefni sem er ótrúlega spennandi þar sem við ætlum að vinna með kynfræðslu frá fyrsta bekk og upp í tíunda þá erum við að útvíkka hugtakið kynfræðsla þannig við erum að taka inn í það hluti sem allt sem heyrir undir kynheilbrigði í rauninni ekki bara kyn eitthvað kynlíf en er þá kennslan núna einskorðast hún bara við getnað eða einhverja líffræði eða hvað vantar upp á það er bara afskaplega misjafnt á milli skóla í sumum skólum er verið að gera þetta alveg frábærlega en það fer alveg afskaplega mikið eftir bara hverjum skóla fyrir sig hverjum kennara fyrir sig hvort að hann taki þetta fyrir yfir höfuð og hvernig hann á nálgast þetta en hvaða hlutverk spila foreldrar í þessu foreldrar skipta auðvitað miklu máli það er svo mikilvægt að foreldrar átti sig á mikilvægi þess að tala við börnin sín alltaf vegna þess að til dæmis þegar ég var

var ég að spyrja út í kynfræðslu heima og þá sögðu þær ef mamma og pabbi eru ekki vön að tala við mig um

og ætla svo allt í einu að setjast niður og tala um kynlíf þá bara nei takk ég er ekki tilbúin en ef að foreldrarnir eru vanir því að spjalla um daginn og veginn hvernig barninu líður og annað slíkt þá eru þau miklu tilbúnari og sum voru alveg bara

frábæra kynfræðslu heima

skipta máli en auðvitað er misjafnt hversu vel fólk treystir sér það er erfitt að hugsa um barnið sitt sem kynveru og á þetta samtal að eiga sér stað hvenær á maður að byrja bara mjög snemma þau eru mörg hver byrjuð að horfa á klám það ung já alveg niður í tíu til ellefu ára já þær rannsóknir sem við höfum bara hérna á Íslandi og víðar ellefu ára eða í kringum ellefu ára aldurinn sem þýðir að það eru einhverjir sem eru yngri og einhverjir eldri en þau eru ekki neitt að nota það til þess að fá kynörvandi upplifun þau eru meira að kíkja á þetta af því að einhver hefur manað þau til þess eða spennandi en síðan er það þannig að þegar þau þroskast koma á kynþroska aldurinn þá muna þau eftir þessari tilfinningu sem þau fengu þegar þau voru að skoða

og leita aftur á þessa staði þannig að samtalið þarf að eiga sér stað fyrir tíu ára takk kærlega fyrir komuna Kolbrún og nýtt lyf við a d h d gæti breytt miklu fyrir börn með athyglisbrest og ofvirkni en lyfið hefur engar aukaverkanir og virkar vel á ákveðinn hóp barna Hákon Hákonarson

Fíladelfíu í Bandaríkjunum uppgötvaði lyfið

athyglisbresti með ofvirkni fannst stökkbreyting í genum í miðtaugakerfinu hjá um fjórðungi þeirra barna sem eru með a d h d stökkbreytingin leiðir til þess

í heilanum er skert og veldur athyglisbresti og ofvirkni við fórum og gerðum frekari rannsóknir og fundum tengsl á allt að sjötíu af þessum genum við sjúkdóminn

í framhaldi af því þá

að leita að því hvort að væri einhvert lyf sem að hefur einhvern tímann verður framleitt eða búið til ég fann lyf í Japan sem hafði verið þróað og það hafði farið í gegnum allar klínísku fasana fasa eins tvö og þrjú og Japanir höfðu séð að hæfni í

var aukin við að leysa þrautir og og koma sér undan áreiti og svo framvegis hjá bæði músum og rottum sem höfðu verið að taka þetta lyf þannig að þeir töldu að þetta lyf

eða Alzheimer sjúkdómi þegar að þeir síðan gera þessar rannsóknir þá eru þeir ekki með neinar erfðaniðurstöður því að þetta er fyrir rúmum tuttugu árum síðan þeir lögðu það til hliðar og það sat uppi í hillu hjá þeim í tuttugu ár þangað til að ég nálgaðist þá núna fyrir nokkrum árum hvað gerðir þú svo í framhaldinu við fórum yfir öll þeirra gögn og við

endurtókum sumar af

bara fyrir okkar eigin

við fórum síðan í í heimsókn til ameríska lyfjaeftirlitsins

og þeir höfðu ákveðnar ábendingar og ráðleggingar en almennt samþykktu öll þeirra gögn þó að þetta lyf hafi

aldrei verið prófað í börnum áður því þetta voru allt fullorðnir einstaklingar þá gáfu þeir okkur samþykki fyrir að prófa lyfið á þrjátíu börnum í þessari fyrstu rannsókn það voru afskaplega spennandi niðurstöður allir komu mjög hagstætt út og sýndu að yfir áttatíu prósent af börnum með stökkbreytingar höfðu mjög sterka svörun gegn þessu lyfi og höfðu engar aukaverkanir umfram

það var ákveðin svörun hjá þeim en hún var mun minni þannig að þau sem voru ekki með þessi gen

þetta virkaði samt sem áður eitthvað á þau þau svöruðu að ákveðnu marki en það voru ekki nema sex af börnunum þannig að það er eiginlega ekki segja til um það hvort að lyfið kemur til með að virka á alla en kröftugri svörun hjá þeim börnum sem hafa þennan erfðabreytileika hver eru þá næstu skref hvenær geta þessi börn það var svona spurning foreldranna því þau voru alveg í angist þegar rannsóknin kláraðist vegna þess að þau

á hegðun barnanna en lyfið er núna í svokölluðum fasa tvö b rannsókn

núna í vor eða

síðan ef að það kemur vel út sem að við auðvitað vitum ekki fyrr en við höfum þær niðurstöður þá er einn fasi eftir og þeir útreikningar sem við höfum gert og af því að Japanir voru búnir að skoða lyfið á meira en þúsund einstaklingum þá er til svo mikið af af niðurstöðum varðandi aukaverkanir og þol þannig að við getum mögulega komið lyfinu á markað með því að rannsaka það í nokkur hundruð sjúklingum í það eru margir sem finna til dæmis af þessum concerta og þessum rítalín skyldum lyfjum lystarleysi eiga erfitt með að sofa og annað

þessar aukaverkanir það eru engar slíkar aukaverkanir það eru engin ummerki um að það sé fíkn þyngd var algjörlega óbreytt í rannsókninni svefn var mældur og

ósjálfráðar hreyfingar voru marktækt minnkaðar það sem meira er að við höfum fundið sem sagt tengsl á milli ekki bara

gen heldur líka á einhverfu á lystarstoli og það eru nokkrir aðrir sjúkdómar sem að sýna er einn þeirra

öll undir skilgreiningu á ljósmynd sem listrænn miðill en það hugtak var í fyrirrúmi á

Íslands sem fram fór á dögunum verk tæplega þrjátíu ljósmyndara voru sýnd á sex stöðum í borginni og menningin flakkaði milli þeirra síðustu helgi markmið hennar er í rauninni að styðja framþróun á ljósmyndum sem

almennur miðill við erum að nota ljósmyndina á hverjum degi ungt fólk notar þetta í samskiptum og við erum að einblína á

sem sko listrænan miðil það sem við erum að ýta á er kannski að við erum að reyna að fá fá eitthvað konsept það er einhver hugsun sem þú ert að koma á framfæri með þessum einfalda miðli hér í ljósmyndasafni Reykjavíkur er ein sýning hátíðarinnar þessi eyja jörðin geturðu sagt okkur aðeins frá hugmyndinni og framkvæmdinni já þetta er sem sagt samsýning með fimm listamönnum og þau eru öll að vinna með íslenska náttúru og

landslag hvert á sinn hátt og þetta eru ljósmyndir og myndband líka hefur verið verið að bætast meira inn í

að fólk er að sýna saman ljósmyndir og það sem kallað er art þannig að það má sjá það

mörgum sýningum á hátíðinni hátíðin var sett í Gerðarsafni í Kópavogi þar sem jafnframt var opnuð stærsta sýning hátíðarinnar þetta eru átján listamenn af ólíkum kynslóðum sem eiga verk á sýningunni og útgangspunkturinn er ljósmyndin sem listmiðill en hún fær að teygja sig í aðra miðla líka það eru líka

og skúlptúrar og gjörningur sem verður á opnun þannig að það er aðeins ég er aðeins að leika mér með að brjóta upp þessa þýðir í sjálfu sér þetta er sú áminning að við upplifum sem líkamar þetta er að koma okkur frá því að hugsa að sál og líkami séu aðskild heldur að við erum líkamlegar verur og við upplifum sem líkamar og það eru mörg verk sem tengja við það sem sagt okkar líkamlega upplifun á umhverfinu eins og til dæmis verk eftir Sigurð Guðmundsson

tvö þúsund og níu þar sem hann er að þukla til skiptis á blómkáli og hausnum á sér og er svona að gera í rauninni könnun á umhverfinu í gegnum snertingu og og gera svolítið svona kíminn samanburð á sjálfum sér og blómkálshausnum sem verður þá eins og einhver líkamlegur hlutur

verður kannski að mannsheila eða eða einhverjum beinum já annað verk sem má nefna á þennan hátt er Klængur Gunnarsson sem er

sem hann horfir út um glugga á snævi þakta jörð og maður sér það nú ekki strax en síðan þegar betur er að gáð

hann slefar yfir því hvað allt sé fallegt í umhverfinu

þetta verður mjög svona kannski kómísk leið til að sýna svona sterk viðbrögð okkar og tilraunir til að tengjast umhverfi okkar það er sem sagt Örn Alexander Ámundason hann flytur gjörning sem heitir tuggur og

það er vissulega mjög líkamlegt verk hann gerir portrett af af

með því að tyggja kex hann sem sagt fær fólk til að standa í

mjög hefðbundinni svona eins og það sé verið að mála af þeim málverk eða taka ljósmynd það er svona vísun í

og á meðan þá gengur hann í kringum viðfangsefnið en gætir þess þó að horfa ekki á það og býr til lítinn skúlptúr úr kexi bæði í því að þetta sé portrett og þetta er mjög líkamlegt þar sem hann vinnur það hreinlega innvortis þjóðminjasafn Íslands hýsti tvær önnur þeirra var sýningin fornar verstöðvar þar sem sjá má brot liðinna tíma í íslensku landslagi þetta er saga landsins alveg frá upphafi byggðar mannsins við landið hann hefur sótt sjóinn og hann hefur sótt sjóinn frá ákveðnum stöðum þar sem auðvelt er að koma skipum að landi í

sæmilega kyrru veðri hafa þeir byggt

og mikið af þessu sem varð til á sjö átta hundruð árum má sjá enn í fjöruborðinu eða einhvers staðar rétt ofan við fjöruborðið töluvert er þó farið að brotna niður því sjórinn er ágengur hin sýningin í Þjóðminjasafninu nefnist langa blokkin í Efra Breiðholti sem sýnir tvö hundruð íbúða blokk og gefur áhorfendum innsýn í heimili og líf íbúa sem flestir eru af erlendu bergi brotnir

næst var förinni heitið i

einhvern stað til þess að sýna það eru í raun og veru fáir staðir sem ljósmyndarar geta farið og sýnt sín verk þannig að mig langaði svolítið að reyna að fylla í þetta gat í þó hátíðinni sé formlega lokið er vert að geta þess að allar sýningarnar hennar standa áfram allar nánari upplýsingar um þær má finna á